على حسب قدرة التحمل نتاعي و الوقت لعندي، نظن أني نقدر نمشي حوالي عشرين خمسا و عشرين كيلومتر هاكاك في النهار الواحد، إذا كنت نمشي بوتيرا معتدله مع فترات راحه و نقدر نكمل هذي المسافه بسهوله و بالطبيعه مننساش زادا أنو هذا، هذا يعتمد زادا على العوامل المحيطه كيما الحال و الطريق و مع الإراده و التركيز نقدر نوصل لهذا الرقم.